உணர்ச்சிபூர்வமான பதில் மற்றும் உள்ளுணர்வு உணரப்பட்ட அச்சுறுத்தல்கள் அல்லது ஆபத்துகளுக்கான பதிலைத் தூண்டும் ஒரு அடிப்படை, உள்ளுணர்வு உணர்வு. கவலை மற்றும் பயம் சாத்தியமான அல்லது நிச்சயமற்ற விளைவுகளைப் பற்றிய கவலை, கவலை அல்லது அமைதியின்மை போன்ற உணர்வு. பயங்கள் மற்றும் பகுத்தறிவற்ற அச்சங்கள் சிலந்திகள், உயரங்கள் அல்லது மூடப்பட்ட இடங்களைப் பற்றிய பயம் போன்ற தினசரி வாழ்க்கையில் தலையிடக்கூடிய தொடர்ச்சியான, அதிகப்படியான அல்லது பகுத்தறிவற்ற அச்சங்கள்.